hueno ña kuu ña yu´vi yo nakatyera ñaa taku ya in ti tika yo ku loro tika nakatye ni ña tika ra hueno kò´o sini ntanta yo mia ñaa ni suunti yo kumíri ra ni suu ntii yo tatu´n yaa ri v´e yo nakatye so míaa ñaa ña sini so´o yo ni hua a ña ka´an na hua ñaa kitili ka ra yaa´nu kana ri sivi na katyina ni aja yanu kana ri sivi na a yaanu um sakuana ri intyi nanina ra ñaara ta ni kisiaa ni kuyati na kua´na nùù ri ra kana ri kana ri sivi na ka´na ni aja a yanu taku na yaa tienda na yaa´ra katani na in ve´e li nùù intiari ra ika´ra ñaa kisíaa kuana kuii´n ha´ra ña´ra kana ri kana ri tyi tika ra ntityiri ka´na ní aja ntityintua tili kana ra ñatyo mm só miia ña tani kisía kumí na ri sanana ntyi ka´an ri sanana ñaa ntyi kána´ri sanana intyi sisivi´ri tatu´n tutu ri tá tutú na ta sáa yo kuayo yuku ra tutu yo nùù tixu a nùù ntiatyi kana yo ri ra sá sa´na na kanari ña tyu umm tili ka kuu bueno iva kiti lika Kuri Katy ka´na ñá´a ña ti ti ti ntityi livityi tikuu sá tani sá ná´a